أولاً لازمك تمشي للمزود جيميل ولا هوتميل ولا الياهو تنزل على إنشاء حساب تدخل اسمك ومعطياتك الشخصية وتختار عنوان بريد والمدباس متاعك و تكمل معناها المعلومات اللي لازمك تحطها الكل في الواحد وبعد ذيكا توافق على شروط وبعد ذيك تتمم التسجيل ويولي عندك الواحد بتاعك.